<hesitation> Mbô hampafagna pinguoin agnatina atsiaka zao e, <hesitation> vôlôngany kalongany zareo zao matavy de magnana graisse, de <hesitation> manaraka koa, <hesitation> hoditranjareo efa matevina be nefa zareo mbola misy volovologny koa de <hesitation> lasa mafana zare agnatin'ny hatsiaka.